Gitsíi̱n rii nagu̱ma náa̱ khúbá miꞌpha̱a̱a gitsíi̱n rí baskeꞌbóo̱ rí phú i̱tháa̱n nakujma rí wajiúúꞌ, <hesitation> xúꞌkhu̱ má bolí mnagaa ne̱ka̱ raxtiꞌkhuu wáa̱ xúgi̱ rá, numuu rí xa̱bu̱ tikhu jiámá, waꞌxaꞌ tsú yáá naganuu rá ikhiin tsúku̱ nitsíi̱n rí mbiꞌjiuu fútꞌbóo̱l, ngaa̱ ríꞌkhu̱ naꞌni rí ma̱ga raxtikhuu wáa̱, murí ríꞌkhui̱ rí mitsiꞌyá naꞌni rá numuu rí nuruwaminjá xa̱bu̱ nuni̱ rí gii̱. <hesitation> mambá xuajin na̱khayoo, na̱kha̱gúu̱n jiámá, na̱kha̱gúu̱n tsup nutsíi̱n rá, mixtiꞌkhu inii xa̱bu̱ iwá rí xúgi̱ rá nutsíi̱n xa̱buanii, nutsíi̱n xa̱bu̱ tikhu, nutsíi̱n jiámá ngaaꞌ nuni̱ mbá xtuꞌjóó rí mbuyáa̱ tsáá ájngo̱o̱ maki̱tíyáa̱ꞌ ndáriguu tsú maꞌngo̱o̱ maꞌni xógíꞌ gitsii̱n ríí naaꞌ- náa̱- rí tsú maꞌtsíi̱n jmiúu̱ ngaa̱ ikhaa tsú- tsú- naꞌngo̱o̱ rá maꞌngo̱o̱ maꞌnii̱ jmiúu̱ xógii̱nꞌ numuu rí maꞌganí ikhaa̱ ma̱ꞌgayoo̱ rí gi̱nii jayuu, o̱ rí rigajma̱ o̱ rí rigatsú. Náa̱ rí muni̱ rá natsúún tsú naꞌnguu̱n naꞌnguu̱n tsú ginuu jañúú o tsú naꞌguu̱n náa̱ nutsíi̱n rá, ikhin tsúgi̱ꞌ ñajuunꞌ tsú najánúú mbáá rí magoo mdaa̱ꞌ magoo miuthá rá ri najánúú̱ ini̱ xa̱bu̱ tsú nuni̱̱ méjáánꞌ xógíꞌ rígi̱ꞌ, xkuanii rí náa̱ numbaa miꞌpha̱a̱a. Xúꞌkhu̱ má nuni̱ gitsíi̱n mangaa rí mbijiuu bolí rá náa̱ nutsíi̱n tikhuun <hesitation> rí mbiꞌjiuu atsúún guꞌju̱ atsúún xa̱bekha o̱ indóó má guꞌju̱ rabuntia xúku̱ má náa̱ baskeꞌ mangaa rá nuꞌyáá xúgi̱ꞌ rá nitsíi̱n má guꞌju̱, nitsíi̱n má xa̱bekha <hesitation> xkhuaꞌnii má náa̱ fútꞌbóo̱l mangaa rí rígá nuni̱ xa̱bu̱ náa̱ numbaa̱ rígi̱ꞌ múú nuxi̱ꞌ máwáa̱ nita̱ꞌjo̱o̱ rí fútꞌbóo̱l, rí baskeꞌ jma̱a bolí ríꞌkhui rí wajiúúꞌ eꞌtsíi̱n tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱.